Bôka Kenia ndreky zen̈y tirôpikaly, mafana izy avô misy mahaleny amin'ny vakila kôty àby in̈y, fa ten̈a misy zen̈y maiky be <hesitation> amin'ny tny io de manana tampere be zen̈y anambo be zen̈y afanana amin'azy.